أه <hesitation> أفضل كتاب قريته مؤخرا هو مائة عام من العزلة لغابري الغارثيا ماركيز، الكتاب يحكي قصة عائلية في قرية خيالية، ويجمع بين الواقع والخيال بطريقة مدهشة، <hesitation> أحببتوا كيف أنه يسلط الضوء على العلاقات الانسانية والتاريخ اللغة والأسلوب جدا جذابين، وكل صفحة فيها تفاصيل تخليك تفكر، أنصح أي حد -أي حد يحب الروايات الأدبية أنه يقرأه.